اليوم المثالى ليا ان انا اصحى الصبح الاقى فطار جميل معمول ليا واخ شاور جميل واقعد اسمع اغانى مع اسرتىونقعد نتكلم كتير و لو ممكن نتفرج على فيلم او حتى نفطر سوا ممكن بعدها كمان نتغدى و نقعد نتكلم كتير فحكاوى و فمشاورنا الدراسيه وف اخر اليوم اخرج مع صحابى وكدا اليوم يكون حلو جدا